طبعاً راح اختار الجوتا, الأسطورة ليونيل ميسي, لأنه عم أي حد عالكوكب, وهو الأسطورة, ورقم واحد عالكوكب, وهو الشخص الوحيد, إللي ممكن يعني إذا يعني اتمنى إني أقعد معه على طاولة, الجوتا ما في أحسن منه يعني عشان تقعد معه على طاولة عالعشا يعني, سؤال واظح.